<hesitation> Mitovy hevitry izen̈y man̈eran-tany, zen̈y zen̈y karà tsy pôsibly ndreky izen̈y e, fôtiny raha man̈eran-tany firenena jiàby izen̈y. Iray sain̈y fôtiny olo jiàby baka samby amy ny hevitry nany, avô samby amy ny jery nany koa, zen̈y zen̈y tsy <hesitation> tsy mitombo izen̈y aminakà.